Eh jiro fatao amposo zao, ty fahaizako azy, jiro kelikely io, mandeha pily. Atao anaty poso lafa tena mandeha amy lala iny amy haly iny, ataratsy lala iny na ajiro lala iny satria mai- maiky lala iny. Zay ty fahaizako azy. Fa asia pily. Fa amizao moa fa misy sarizeva amy masoandro sasany rey zay, lefa tsy mila pily sasy. Fe afaky atao amposo satria kelikely raha reny.